Filma comédie na raha comecomédie regny igny regny tegna tiàko zahana, satria an-tegna mizaha izy igny mahazo karaha hoe misy aravoàna tafikitra anatin'ny ain'ny tegna kanefany igny aravoà iny kaofa tafiditra agnatin'ny ain'ny tegna igny hozo- hozy zareo manam-pahaizana mahay lavalava koa le andro iaignan-tegna.